لو انا طباخة <hesitation> اشتركت في مسابقة طبخ الطبق اللي انا هنقدمه هو الويكي (الويكة الصعيداي). الويكةالصعيدي من ألذ واجمل الاكلات اللي بيتميز بيها الوجه القبلي في مصر. وحاليا الطبق بدأ ينتشر واكيد هيفوز لان هو أصلا طعمه جميل قوي. وخصوصا لما يتاكل مع العيش الشمشي. الطبق دا سهل جدا او الاكلة دي سهلة جدا ان هي تتعمل من البامية الخضرا وطشة التوم ومرجة اللحمة وعليها فلفل إسود وبتبقي خطيرة.